देखो सा हुकम आज कल मणक आत्रा आगे पोच गा कि बाना खाणो बनावणा वास्ता हाथ लगावा री जरुरत कोनी है। जसा की आप यूट्यूब पर जवा जो खाणो बनावणो चाहो वा खाटा ना सर्च करना री जरुरत हुआ है बू आपणा आप ही आजावा है।